Pues yë da dun majatyë ko'o wajpak kanë kayëp tyam jedun verdura padakëp myaj kut'sukëp manytë pak we kyëy jedun myaja mopë manytë maja dun jawëp.